אָנָא מִן נָאס לִי דִימַא קְיוֹסְלוֹ קְבַּל הַוְקְת חְחוּṣְṣַא אִלָא כּוֹנְת עַדִי נִלְקַא Ṣְחָבִּי כַּנְחַב נְכוּן מְנוּצָם וְכַנְחְתֶרֶם הַוְקְת דְיָאל נָאס מַרָה וְחִדָה וְصָלַת מְתְאַחֵר שְוַיָּה וּבְקִית כַּנְחֵס בְרַאסִי מְזַנֵּב Ṣְחָבִּי קִידְחְקוּ עַלַיַא וּקִידְקוּ רַאק דִימַא גַאי קְבַּלְנָא בְּנְצ סַעַה בְּصَّח אָנָא הֲכַיָא מְרְתַاح כַּנְגִ'י בְּקְרִי כַּנְשְרַב אַטַאי וְכַנְסְנַא בְּחַאטְרִי אֻحְסַן מִן נַגְרִי וְנִתְקַלַק בָּרוּחְהַשְמ.